E lalai pola B.S. though, me andadu, me dainan gudu ma, se jwanta ammanu vai pats tekanan gudu inde man. Dato anur ko jomirawan idum fadatadu, numawatadu, joda api wal tan. Naye woda bhajifere api wal tan diwata di joda.